संगित सुनके हर कुइक मन प्रफुल्लित हुइता । उही मारे संगित मनोरञ्जनके प्रमुख साधन महती एक रहता । संगित ओहके हम्रे मेर मेरक कराइक तहिन हमके मेर मेरके बाजा फे जरुरत पर्ता । मै हिंयाँ कुछ बाजाके बारेमे बताइ जाइत हउँ जउन संगितमे अवश्यक पर्ता । मन्दरा, ढोल, चिन्झो, बाँसुरी, हरमुनियाँ, डफ, तन्दुरा, गितार, ब्यण्ड, सितारा, बिणा, शंख, तबला, नङ्गारा, डमरु, ढोलक आदि ।